जैसे अभी कुत्ता ह तो उसपे बहुत परेशानियाँ होती ह। जैसे उनपे पिस्सू लग जाते ह। और खाँसी भी उन्हे बहुत होती ह। वैसे कुत्तों से दूर रहना पड़ता ह तब जब उन्हे खाँसी होती ह।